والله يا صاحبي لو كنت حيوان بري! ما أتردد لحظة أني أكون نسر، تخيل نفسك تطير فوق الجبال والوديان وتشوف العالم كله من فوق، النسر رمز للقوة والشجاعة والحكمة! وأنا أحب كل هذه الصفات، ولكن لو كنت حيوان بري آخر لا شك أني أكون نمر أو أسد عشان أسرح في الصحراء وأصيد وأنا مرتاح البال، أحب النمر عشان قوته وشجاعته، وأنا أحب أن أكون قوياً وشجاعا مثله.